Ny loko mena ny loko mena dia tonga dia tonga ao anaty lohako voalohany amin'izany resaka loko mena izany dia tonga dia manambina izany resaka loko mena zany. Dia izay no ahatadidiavako anazy voalohany raha vao mahita an'izany aho.